Za aloha tsy hihinana hena sentetika amboarina amin'ny labo zaigny ai satria aminay aty mbola en vrac le frais regny, hena frais regny, dia atao ino hanafatra hena amina labo zaigny. Sady raha chimique be regny tsy mô- tsy mahasalamà, tsy mahasalama. Tsy mety amin'ny fahasalamagna fogna eky regny fa aleoleo lay naturel fô hohagniny.